Kuba munywani wange abungira, akata glass yange munju, mugamba agezeho okukwata ebintu mporampora. Kuba ayongera akata esahani, aho nemutabukiramu kake nemugamba nogya kumalire ebintu.